Karazana desera fantatro a: manga, akondro akondro masaka, <hesitation> paza, letchi letchi rehefa volana novambra izy miakatra, de manasa, pasiteky hoanina amin'ny andro mafana, de paoma, de paiso.